أحلى نصيحة تلاقيتها هو رد بيدك بتضيع ستاتك على أيديك أنا نصلي معناتها كل صلاة وقتها نحاول ماكسيمم منأخرهاش على الوقت بتاعها ستيل الفجر نقوم نصليها في وقتها ظهر العصر كيف كين نحاول ماكسيمم يعني منوخرش الصلاة وبالعكس تولي عندك راحة نفسية تولي عندك عادة يومية.